Pe mi no, ma pe atri scì. Pe mi unna vitta sensa obbiettivi, idee neuve, cöse da fâ, da realizzâ, cangi in vista, eccetera, no riëscio manco à capî comme se porrieiva fâ à vivila, ma vegnieiva l'anscia, però pe atri no. No diggo pròpio sfidde, ma röbe neuve.